Nigan toana lie ngilin sega ekspiriens tara lia tara poata tara siki. Alia lia toa atuun alie, manasa lia katuun a siksiki. Lie pan meia siki, alie a tuenre ralie, poata ti topoia lia, lie ron sikin töa balia te ron lann töagi hosiki bate ueg u meresin, a meresin te ron uan toani lia u klorokuin kaba siki maron kapai siki e la nöa has. Oke kameia töa pöata alie <hesitation> torohalan töa katuun e haleia u hebs. Alie siki poni balie töa katuun e hala laseia la hebs balia te hasagohe iega sike kapa sokö. Hebs enie <noise> u noni no kato a pespla poata turu laip tara lia ti hasagohe ialia a siki ti ron ua mei lia u kuinien nu klorokuin no atamita e kapa tara poata reka, siki kapa sokö. Nonei tara pöate ni ti stat hasagoho ialia balie hanoa hakapa ban töa naiega te ua meri a klorokuin no atamita no kuinien, balia ua ua lasig nonei u noni no u koto, <hesitation> a romana napin romana lie Te siki gi lie ma lagi hosiki, lahisu ia, ten olmos twenty ies. Lie ma ron pita silegi a hosiki, te siki las gi lia, lie la sokög bate tsoke ieg, lie lebe io noni e kane rehina luma, pöata te siki lasgi lia galie tsoko lasega hua balia te lag na boele gen balia te ue gen a five deis, turu töa wik <hesitation> lie ua lasig ga sike kapa lasina, alie hamane iega sike, e hebs e niga bala nena te ua meri man meresin ni hosiki. So lie hasagoho ga tuenre ra lia kamena be lib na tara hebs eni manana siki te lue nolia tara poate ni alia la lasig turu noni na man tana man hebs e kana no u hanonei, lemon gras na sakramaia mamanu marken hebs. Lie kamegu hebs e gono te ron tret hamanase gilia man siki te kamegu lia kamegu roena tara noni has, lie siki siki gia tara nemonia lie ua sokö iegu meresin. Hebs sina tara numonia e ka hasina lie kamegen. So nonei lasi eni, alia siki tara lie, helt tara lia, lie lib las gia tara nonei a man hebs eni, lie ma la bala lel gi hosiki bate uagu meresin i hosiki, lie lu lasegu meresin i hosiki te trete ria amoksilin te trete ria pi naha kaba tara siki piba manke ni lie ua lasegu hebs, nigan töana nonei puku.